Miðgarður tvö þúsund og átján við kynntum okkur málið við erum öll nördar núna við erum búin að vera

í eitt og hálft ár að vinna í þessu við erum með alls konar

fyrirlestra ég verð til dæmis með fyrirlestur um japanska tísku sem heitir

í strætó er þetta þinn heimavöllur þessi hátíð já ég hef og farið á svona ráðstefnur erlendis áður og það er gleðiefni að þetta sé loksins á Íslandi fiðring í maganum í morgun ég myndi alveg kalla þetta minn heimavöll

fyrirbærið í dag ég man þegar ég keypti myndasögur í nexus en þorði ekki að taka þær upp fyrr en ég var kominn heim

mig langaði til að lesa þær í strætó jafnvel

aftast þá gat maður kannski laumast í Punisher blað

fer maður ekkert í felur með þetta

núna er þetta bara eitthvað sem maður fagnar og montar sig

karakter sem heitir

ertu búin að hlakka mikið til þessara ráðstefnu já mjög mikið ég

á síðasta ári þegar ég var í áttunda bekk þá byrjaði ég að vera spennt

líkar við svona hluti

og handverk úr Hafnarfirði þú ert klæddur í slíkt handverk segðu mér frá því já þetta er hringabrynja úr flötum hringjum sem eru svo hnoðaðir saman þeir brynjuna léttari og öruggari slitnar þá ekki í sundur jafn auðveldlega og er notuð til að verjast skurðum og þyngri höggum frá öxum en það er hægt að stinga í gegnum mann með

en hvað gerist þegar víkingar mæta

fígúrum sem má sjá hérna er þetta er þetta friðsamleg samkoma já við brosum bara og stillum okkur upp

þú ert einn af mest áberandi gestum þessarar hátíðar er óhætt að segja hvað ertu

bjó þetta til eiginlega allt sjálfur fyrir utan hjálminn

tók að minnsta kosti viku að búa þetta

þetta gerirðu allt sjálfur þetta er þitt handverk allt nema hjálminn það eru allir

nörda í dag það er satt það er ekki lengur jaðar

jaðar sem er sem er frábært en stundum er maður

eins og maður segir á útlensku